<noise> Raha ohatry hoe ilomagno anaty farihy <laughs> na regnirano iaho ny raha ho entiko da magnano maillot de bain lo vôlohagny, da magnano bonnet mba hiarovaky voloko, <hesitation> <noise> magnisy gilet de sauvetage <noise> da afaka mitondra créme solaire, solomaso, bouillet. <noise>